لو شخص أول مرة أقعد معاه فأكيد مش هسأله أسئلة شخصية لأ، يعني ممكن أسأله عن حاجات إيه رأيه في شغله أو مجال شغله بشكل عام. ممكن مثلا أسأله عن ايه رأيه في الموسيقى، بيسمعها، رأيه مثلا في حاجة عامة بتحصل في البلد وكدا. فدا ممكن يكشفلي عن شخصيته أكتر يعني.